भैसेकेलुर् जुन्तो, मन सैकेलुर् जुन्तो मैन् चोम्पोनेन्त् थके है तु व्होले फ्रमे। अरु व्हील्स् मन सोककेत, त उसोद् पेदल्, त उसोद् अरु छैन् तु, त गेअर् बोक्स्, गेअर् चसे तु, प्लुस् अरु ब्रिच्क्स्। अरु सेअत् तु, से तु इनो क अरु लगे थके, अरु मन फ्रमे तु तु मन वेर्य् मुछ् इम्पोर्तन्त् है, विथोउत् फ्रमे मन अमे छल भै। न तु अरु पेदल् तु, जन् अमे मन अरु जुन्तो पोवेर् त्रन्स्मिस्सिओन् है थ थके, जुन्तो छैन् तु है, जुन्तो पोवेर् मन है गेअर् चसे। गेअर् लोगोत् मन है, च्रन्क् सेत् करि है, पोवेर् फ्रोम् थे च्रन्क् सेत्, च्रन्क् सेत् ओफ्फ् करि है मन है अने गेअर् पोवेर् तु।